<hesitation> Dë travai ideai a në sarà bin pochi, mi l'ai sempre saldà, l'ai saldà cuarant ani e sun cuntent d'avei fait cul travai li, però ël travai migliur secund mi al e andé ën pensiun, se t'riese, però i travai a sun tüti ën po parei, a dipend dipend da la tua da la tua indole ël travai chë t'deve fe